Peris ilma egäsugutsidõ keerukuisita, ma arva, ei olõq kiäki läbi saanuq kunagi. Aga ütlemi, et sul om kõik elos vajalik olõmah, sa ei piäq tuu peräst murõtsõma, et sääne asi om kimmähe võimalik.